Araka ny hevitro longany ah, de eninjato akeo eo i fizakana, isan-karazany manerana an'izao tontolo izao, <hesitation> satria raha ohatra hoe firenena raika fô alongany alaigna ohatra, ohatra izao i Madagasikara fe efa manana fizakana maherin'ny roa amby roapolo akeo, de zany ny hizakako hoe eninjato akeo eo zagny.